दीवारन के छेदन को बंद करन को सबसे पहले उसकी सफाई को तैयार करना चाहिए। चेद के आस पास दीवारो की सतह को किसी चाकू या स्क्रापर की मदद से साफ करले। ताकि वहां से प्रासतर या वेल्वो हट जाए। उसके बाद यदि चेद बड़ो है। तो उसमें एक बहतरीन सामग्री लगाए जैसे कि जाली है। तरीवळत तप तकी बराबर सामग्री को सहारा मिल सके। जब चेद को भरेंगे तो उसके पाकली प्लास्तर ऑफ पेरिस को उपयोग कर ले। इसे एक पहले तो चाकू से चेद में भरे और सतह की समान चिकनाओ बनाए के लाने उसमें लगाए। यदि चेद गहरो है तो भराो को कई परतन में लगाए और प्रतीक प्रति को सुखन दे और भराो पूरी तरह से सुखन दे। उसे सैंड पेपर की मदद से रगड़ के दीवार की सतह भी साथ सब करे। अंत में दीवार के वूल रगया से पेट में लगाए। ताकि चेद को निशान पूरे तरह से छुप जाए। ये प्रक्रिया सरल बहुत है। लेकिन इसे करात समय धैर्य और सयो सयधानी को रखन पड़त है। खास कर यदि दीवार को इलेक्ट्रिकल वायरींग रही होत है। तो इसको खास कर हमें ध्यान रखन पड़त है।